شبح زمان بيـ ـ بيظهر الصبح وبيخوف الأطفال والكبار ولكن مع غروب الشمس كان بيبدأ يجري أو بيبدأ ميبقاش موجود عشان خاطر الناس متـ ـ متـ ـ متكتشفش إن هو بيخاف من غروب الشمس فا قرر الشخص إن هو ميخافش منه ويواجهه فا بعد ما واجهه فضل يأخر فيه لحد ما وصل لغروب الشمس ومرة واحدة الشبح جري مع غروب الشمس فا أثبت الراجل دوت للناس إن الشبح بيخاف من غروب الشمس وإنه مبيخوفش ولا حاجة وإن هو زيه زي باقي الناس.